Cholli do egga daga sappo majum sai majji, di yehi di jippi do leggal bokki di tawi mbondi nyakkidi be pat ko gotel lluttai.